Beta nih biasa ulang tahun itu anam blas november, dolo-dolo waktu beta kacil itu, beta pung mama beta bapa kalo lima blas november lai dong sumulae pi pasar, pasar itu dong balanja sagala macam. e dong mo biking nasi kuning ka, dong mo biking soto ka, dong mo undang satu kampong ka, dong mo undang satu desa ka, jadi mama deng bapa itu kalu ulang tahun itu dong paleng hebo paskali keluarga-keluarga yang ada diluar daerah dong panggel dong panggel dong bali tiket dong bali tiket supaya dong datang. Jadi dari kacil itu biasa dari umur sataong, dua taong, tiga taong, itu pokonya perayaan basar-basar, pokonya ayam-ayam yang ada disitu bunu smua, smur atau biasa ada piar <hesitation> anjing anjing itu rw samua makang satu kampong jadi bagitu suda kalu ulang tahun, pokonya mama deng bapa itu dong seng tanggung-tanggung kalu katong ulang tahun pokonya pesta, <hesitation> akan- akang sampe di umur tuju blas itu perayaan, jadi pas beta umur tuju blas taong dolo tuh, beta pung bapa antua biking pesta basar, <hesitation> antua panggel penyanyi rudy latuharihari. Pokonya dody latuharihari itu dia datang dia manyanyi, dia kasi beta kado, beta bilang beta pung bapa ini memang orang kaya memang, gubernur murat ismail jua kala karna beta pung bapa ini dia bisa panggel dody latuharhari tuh cuma par ulang tahun tuju blas taong, lalu beta pung mama ini antua kasi beta kado, beta pung kado kamong tau apa ulang tahun tuju blas to <hesitation> pi bali beta speda tuh, sedangkan beta parampuang antua seng bisa bali beta motor ka ini katong su tuju blas taong antua kasi beta speda lah beta sa skola di hunuth beta musti trap speda sampe di passo sana antua ada akal baru beta pung skola ini skola gunung lah kalu beta deng speda beta <hesitation> napas satu dua satu dua jua tapi seng apa-apa jua mungkin antua pikir kalu beta bawa motor beta akan ugal-ugalan di jalang lalu antua pung ana nanti kanapa kanapa nae speda sa biar lambat antua tau pasti slamat sampe tujuan, mungkin itu beta mama punya dasar pikir dolo sampe antua bisa bali beta punya speda lalu sabar beta bale di dody latuharihari dolo, jadi beta bilang om dody. Om dody pung jadwal <hesitation> manggung seng padat ka? Oh seng kusus par bulan yang saja om dody kasi kensel om dody pung jadwal hari ini, beta bilang tuhan beta pung bapa ini su sogok deng apa? Ternyata basudarae beta bapa nih sogok antua deng sopi mera mbd satu gen, bapa kami beta kira sogok deng apa lai padahal sopi mera, tapi memang kalo bicara sopi mera mbd seng ada lawan memang akang pung panas, akang pung <hesitation> pusing, yang beta tau cuma pusing beta jua seng tau kalu sopi mera tu akang rasa bagimana, tapi dong bilang enak. sadap, pusing itu sa. Lalu waktu beta ulang tahun tuju blas tuh seng biking diruma, katong pake gedung balai desa sampe orang orang kaget lai, bapa kami ini ada pesta rakyat apa padahal ini wulan ningsi manusia gring-gring pung pesta tuju blas taong, baru pesta itu beta bapa deng mama pung konsep itu pesta topeng, jadi mo kacil sampe basar orang tatua wajib pake topeng, beta seng tau ini maksud tujuan pesta topeng nih apa? Ternyata ada <hesitation> kaka dody latuharihari disitu par dia manyanyi lalu mulai tarek pasangan sudah opa oma mama pa-papa. Lalu yang pranggang-paranggang tuh yang baru nae-nae badang dong su mulai lia, biasakan cinta-cinta monyet di pesta-pesta tuh dong mulai lia oh beta ada naksir parampuang sana, oh beta ada naksir laki-laki sini sabantar kalu lagu dansa beta musti tarek <hesitation> suda dari pesta ulang tahun yang tuju blas itu katong su mulai biasa orang tatua bilang ekor sumulai manyala katong lia saja tuh yang baru-baru nae badang tu, sumulae tarek satu oh pesta joget sadap rapat batul seng ada angin yang lewat lai beta cuma lia saja to karna beta seng mungkin mo tarek biar beta biar beta ada naksir satu orang lai beta seng mungkin tarek <hesitation> ada beta pung keluarga basar nih, ada mama, papa, oma, opa, beta tarek itu deng beta otak kapala kapala pica lai kan katong masi kacil-kacil to masi tuju blas taong, masi balom tau yang bagitu-bagitu kalu yang laeng-laeng dong su tau cinta monyet tapi kan katong balom to bukan balom tapi memang yah munafik nih kiyo munafik, ada di muka keluarga nih jadi yah alim-alim sadiki jua. Jadi sudah su pesta jadi pesta itu katong pake balai desa karna rumah memang kacil to jadi karna tamu undangan banya ada tamang-tamang sma lai, ada tamang-tamang yah biasa di kompleks-kompleks lai biar bagini-bagini tapi beta sadiki hits to kapala geng di kompleks jadi. Ya batamang banya jadi kalu batamang itu seng bisa biking diruma ruma seng muat, jadi katong pake balai desa. Jadi su pesta samua akang yang paleng lucu pas pemotongan kue, jadi pemotongan kue ini beta pung kaka laki-laki spupu nih dia mc la dia sumulae undang pemotongan kue ini <hesitation> mama dan papa dari wulan ningsi dan samwan, samwan itu sa-salah satu orang yang spesial beta bilang tuhang allah dia nih cari perkara diakang hari bahagia ini, ternyata dia bilang samwan ini samwan ini baru ada laki-laki satu yang beta ada pacaran deng dia beta ada tutup dia rapat nih dia pi majo buta hurup satu nih par katong pung kartu tabuka diakang keluarga besar, dia pi majo tanpa berkordinasi deng beta ka, kasi kode ka bagitu kutok par laki-laki muka tarbae satu nih dia pi majo par biking beta mama deng beta bapa nganga lah mulai geleng-geleng kapala, beta pung oma nih karna antua pro beta jadi antua tatawa senyum-senyum saja cuma beta bilang abis ini <hesitation> mati beta suda ini pesta abis deng beta abis lai. Tapi yah suda karna orang banya beta mama deng beta bapa yah orang ana muda bilang jaga sikap to jang sampe dong nanti menilai beta pung. Bapa ini antua laki-laki yang kajahatang par ana-ana ka bagitu to jadi antua jaga sikap. Jadi su potong kue suapan pertama ini mo kasi par cowo ka kasi par bapa, karna beta seng mungkin kasi cowo to beta kasi cowo deng beta bapa tikang beta jua kapa dimalam itu, tapi yah karna beta sadiki cerdas beta kasi par beta bapa. beta kasi par beta mama, beta kasi par beta oma. opa, ade kaka basudara baru terakhir beta kasi par beta pung laki-laki, beta kasi itu beta bisi-bisi par dia se ni memang cari perkara par katong dua se memang paleng nau-nau abis ini se lia, se lia itu maksudnya abis ini lah beta mo toki se dolo, se nih buta hurup satu nih su bilang katong dua ini pacaran tado-tado karna masi dibawa umur baru tuju blas taong, kan kalu kalu katong orang tatua bilang pacaran itu seng bisa di tuju blas taong ini sma seng bis <hesitation> itu balom waktu kalu nanti su karja biasa mama deng bapa bilang bole pacaran tapi kalu su karja ka, su abis kulia ka, su dapa hidop ka, su kasi bahagia mama deng bapa ka, kasi bahagia adi kaka dolo baru pacaran, tapi yah gengsilah kapala geng yang laeng pacaran masa katong seng pacaran kuno tau to jadi katong musti pacaran tapi katong pacaran yah ana muda masa katong seng bisa labui hal-hal bagitu bisalah. Tapi yah diam-diam tapi cuma yah mc nih dia memang cari perkara memang karna dia yang paleng tau lah jadi yah sudalah, eh pas beta kasi kue itu beta bisi-bisi par dia se ni memang cari perkara abis ini lah beta seng tau beta hidup ka beta mati, abis ini pasti beta dapa gantong dari akang iriani deng fredrik leasuat itu, karna dong su <hesitation> wanti-wanti beta jang coba-coba pacaran, jang coba-coba se suka laki-laki, kalu se suka laki-laki itu se dong biasa kasi banding-bandingkan beta deng beta pung tetangga satu yang skola su satu-satu bulan saja su pulang deng ransel dimuka hamil, <hesitation> makanya itu beta tuh suka dapa banding-banding deng orang-orang bagitu, makanya kalu dong tau beta pacaran nih seng tau abis ini dong kasi dudu beta deng brapa sks lai dong abis ini kasi dudu beta deng dari pagi sampe pagi jua kapa, jadi nanti abis ini baru katong dua bahas katong dua pung bab, tapi sudalah hal su terjadi to ini saja tapi kalu dong tanya apa-apa bilang saja katong dua tuh cuma batamang-batamang saja se jua seng sengaja maju to supaya barang-barang ini akang seng manta akang masa sadiki, lalu suda, su kasi kue bagitu akang mulai di katong acara bebas, jadi kalu su abis dansa biasa ana-ana muda nih dong suka par chaca dong bilang orang ambo kalu seng tau chaca berarti seng seng orang ambon, jadi chaca chaca om dody dong manyanyi dia pung lagu lai. Langsung beta bilang om dody nih antua su minom pasti antua abis ini antua ko ini <hesitation> manyanyi lagu terakhir deng munta kuning te-terjadi diakang pesta, karna munta kuning itu <noise> lah suda katong pesta bubar, pesta bubar itu beta pas kaluar tuangalla masyarakat satu desa ada, beta bilang bapa kami pesta tuju blas taong saja dong undang satu desa beta su membayangkan pesta dua pulu taong ini pasti satu kota ambon ini dong undang kaapa tapi yah ternyata seng pesta dua pulu taong cuma berdoa saja lah ucapan syukur sah <laughs> jadi seng papa itulah pengalaman <hesitation> ulang tahun. Jadi skarang kalu su umur dua pul tuju taong seng mau biking yang bagitu-bagitu lai, berdoa lalu ucapan syukur, lalu kalu ada tamang datang yah paling katong cuma masa-masa sadiki lah makan lah mensyukuri lah dudu carita, bagitu sa yang paling penting pertambahan usia katong sebagai anak muda katong merefleksikan perjalanan penyertaan tuhan lalu katong mensyukuri itu, itu saja par mungkin ulang tahun ideal menurut beta.